یو قوي پاسورډ باید اوږد وي، لږ تر لږه اته حروف. په کې لویې او کوچنۍ توري، شمیرې او ځانګړي نښې واچوه. اسانه او عامې کلمې مه کاروه لکه نوم یا زیږیدنی نېټه. کوشش وکړه چې پاسورډ مو بې مانا وي او د یادولو لپاره یې یو ذهني فورمول جوړ کړه.